سلام يعيشك بالله نلوج على مركز الشرطة، أنا أول مرة نجي لهنا والحقيقة ما نعرفش حتى وين هو، <hesitation> حاجتي بأوراق باش نهزهم منهم ومانعرفش، ومش عارفة منين، كان تنجم يعيشك توريني في آنه اتجاه بالضبط نمشي في الطويل منين، ڨالوا لي كملي في الكياص هاذايا، ومن بعدها دوري على اليمين، يا أخي أنا جيت وماعرفتش منين حسيت الدور برشا، آنه هي فيهم الدورة إللي ندورها؟.